مرة شفت فيديو عن جطوسة تحاول تحف تقفز يعني تنجز من فوج الكرسي لكن مانها طالت في حسابها في حساباتها المسافة وتطيح بطريقة مضحكة واجد، الحج ضحكتني من جلبي كانت ال <hesitation> الموقف جدا طريف وحلو من جطوسة هالحج عجبني واجد.